जैसा कि आपने जाना कि बहुत सारी खाबा की चीज़े रेवे जैसा कि आपने कदी खाई भी है कदी नहीं भी आई। अब जैसा आपने नॉर्मल टाइम पर तो नरी चीजाखाला जैसा की रस गुला या गुला जामना या। कि बर्फी काजु कतली होई। पन चीजों का लोग अच्छी नरी चीजा हूं जो पुराणा टाइम पर खाई जा छी अभी भी खाई जावे पन अपन ने कदि खाई नहीं। जैसा कि चोहत पराड़ी का लाल मांस है लखनवी बिरियानी है कहलावा रश्मलाई है राजबोग है आम पाक है। केरल की मांगोर बिरियानी है इंदराबादी बिरियानी है वाज़े लखनवी बिरियानी है अच्छा कि बहुत सारी चीजाएं। अच्छा मुझे अपनी जिंदगी में आगे चालकर खा पहुंचाओ पर। <noise>